Ja nu kejao kesaáyo te ja ka sa'á ku in in té té in canelá, ó in té guayaba oó in té in te ja ni iinɨ ka jiísaáva yuan te keé nteé ja jatu sukuo ja ntoó kuésayi ó na in yuka yuka ni ku ja ka s'á taka yóó ranchu ya'á.